कोरल् रिव्कु है, जन्ग, बने, प्सेप्स ओन्थै बेहुन् जैये दैम सिन्गौ है। जह बिअ फूद् होइये शेल्तेर् थग्र जग बनैये, ब्रे ब्रीदिन्ग् नि जग जन्ग, हुन्दन्, हुन्दैये। भिअ, बसिचल्ल्य्, मन्छे नोउ हुन्दैये, नोउ अर्र नाफुन् नि थगै। त्से खुन् जैय ओक्तो पसोक् महौ पिसिन्दगै है, थगु मन जग बनेनन्देने। प्रए है, बिअ कोरल् रिव् है प्रोतेच्तिओन् भिये, बसये। मने जै, दैम सेल्-सेल् ओन्थैये न। भिसर् को है स्तोर्म्, त्सुनमि पर् जब, नोउ अर्र, एरोसिओन् पर् जब। कजन्-कजन् दि प्रए मन्छे पर बिअ बिअ कोरल् रिव्कु नाइ नेबु भिये। जेर हि है दिविन्ग् खलम्दने, स्नोर्केलिन्ग्, स्चुब दिविन्ग् पर होइ। भिसर् को बव बनने है, नाइ भिये अर दैम सिन्गौ होइ। मबै दिवुस्तु, ममतये बिनि सिन्गौ।